Bedo borna limse je be viyata karakou. Ngam limse mai bodde den bo kanjum on limse al'ada mabbe. surungal on boddum masin do vodina bandu mabbe to be borni.